<hesitation> Raha afaka safidigny zao atao a hagniny mandraigny leha <hesitation> ara-pahasalamagna ra- sady malaky karikaraigny ra ôhatra hoe efa maika an-tegna e, de <hesitation> juste ôhatra hoe <hesitation> magnagno dité fôgna, ôhatra ronono velogno de afangaro amy mofo na koa e <hesitation> juste hoe magnano vary amin'agnagna de <hesitation> afangaro amy ôhatra hoe hegnahegna.